ممكن اه يكون له تأثير سلبي لو كان بيروج للعنف، بيروج لافكار سلبية بيروج لحاجات عكس القيم اللي اتربينا عليها وعكس المبادئ انه الانسان طلع عليها زي مثلا اه ضرب تحرش اي حاجة تخالف القيم اه ممكن يهدم المجتمع.